Kolontsainan'ny Japonais a, fahafatarako anazy aloha tia vahiny izy ireo a, tia karokaroka a, tia fianankaviana a. Izay aloha ny fahafantarako anazy e!